Yeah if I have ley opportunity to travel anywhere I prefer going to america and to live by ley sea because I love surfing so I find la <hesitation> we have more surfer can come from here can come from america so I think when I go the and I live by ley sea I will have more people to be friendly with when a comes to ley surfing activity.